Yaikuatako kïraiko kua tëtäva, yaikuatavi iñeereta, mbaetɨ yave, oime öi kua tëtäre iyangarekoa reta, superetako yaparanduta, jaeretako öi oporombori vaera